في الصباح جو بريفار بيان نشرب ما سخون على الأول, عاود نشرب كاس قهوة كحل معاه قاطوية و لا, من موراها نزيد زوج بيضات مقليين, نشربهم ب جو, سي تو سكو جام بيان